अपन जाना की कोई भी असो निर्णय लेबा में जो दो पक्षा में रेवे उन्हीं निर्णय लेबा काने अपन है विवेकशील होनी पड़े। जसा मान लो अपन कलेक्ट है ओर कोई भी जनता है जनता में दो पक्ष है। हिन्दू है मुसलमान है वह दोई छा रिया की मां नि लड़ा उन जाग ने या नि सोचनी की यो मर आड़ी को है। मर आड़ी को हसी जगे अपन हे या सोचनी की इन दोइ पक्षा न की वजह से दंगों नि होवे या चीज अपन जेडी दे सका। जब विवेक के आधार पर निर्णय लेवा माना की अपन खुद के हिसाब से लीला डायरेक्ट कह दा। आर भावना अपनी जगह काम करे।